देखो सा हुकूम मना आप रा सता अलग अलग तरीका रे चाब्या रख्या जसा के गाडी रे वगी और घर री वगी तिजोरी रे वगी। और बे मनाक गनी चाब्या शाँबलन रखया करा हा। मनाक और बे गनी चाब्या सता रख्या करा हा और हर अक चाबी अलग अलग काम वास्ता चीज़ा हा।